أنا أفضل البرد الشديد لأنه مع البرد تقدر تلبس ملابس دافية، وتكون مرتاح أما الحر ما تقدر تهرب منه مهما شلت الملابس يبقى الحر خانق وبعدين البرد فيه نوع من الراحة والهدوء، لكن الحر يتعب الجسم والواحد ما يقدر ينام ولا يتحرك زين.